सबकुइ अपना अपना मेलके ब्यवसायिक योजना बनैले तिति फरक फरक मेलके योजना बनाइ सिकतियाँ । कुइक तिर बजेट ढेर हे कहलेतिति भारि ब्यवसायिक योजना बनाइ सिकतियाँ । कुइ फ्याक्ट्रिके योजना बनाइ <noise> सिकतियाँ कहलेतिति कुइक तिर कम बजेट हे कहलेतिति <noise> ओइने कमे बजेट अनुसारके योजना बनाइ सिकतियाँ । खासमे मोर बात कहबो कहलेतिति मोर तिर जेदा पैंसा ना है तभुफेक मै ब्यवसाय करे चाहत हौं कहलेतिति मै किरानाके ब्यवसाय करमुँ । थोरि थोरि हुइलेति फेक फाइदा लेहमुँ आउ उ थोरि एक फाइदा ओहके फेकुन अपना घर खर्चा आउ तमान काममे काम लगैमुँ । खास करके मै अपना किराना ब्यवसाय सुरु करेक <noise> तहनि सबति पहिले थोरथार पैंसाके जुगाड लगैमुँ आउ उहि पैंसा लैके मै अपना गाउँक लिग्घे रहल बजारमे जाके किरानाके समान लहमुँ होलसेल दुकान महति । तौके जाके उ होलसेल दुकान महति लाइल किरानाके समान ओहके अपना हिंयाँ छुटुमुटु जौन दुकान बनाइल रिहि उ झुँपडिमे अपना दुकान धरमुँ । अइसने करके किराना केल समान <hesitation> लैकै नाइ कि बल्कि थोरि थोरि एक हुइलेतिति साग, सब्जि, मरमसाला फेकुन बिंच्मुँ । काहिककि किरानक समान घरे नाइ उत्पादन हुइता मुल मरमसाला घरे फेकुन उत्पादन हुइता तहिमारे मै प्याज होइल, टिमाटर होइल, मिरचा होइल, लासुन होइल अइसने अइसने समान फेकुन बेंचेक तहनि धरमुँ ।